شباب تعالوا خلونا نغير الجو شوية. شنو رأيكن نعمل نشاط مرتبط بالدرس? وأحاول أضيف بعض التحديات أو أسئلة مفاجأة تحفزكم عالتفكير. حسي أنكم مللتوا. راح أغير الطريقة اللي بشرح فيها. أاضيف قصص أو أمثلة واقعية عشان يكون الدرس ممتع وترجعوا تركزون معي مرة ثانية.